شو باش تايكونوميزي دراهمك, ايل فو صافوار شحال دخل و شحال تخرج و شحال باغي تايكونوميزي و واش هو الابجاكتيف تاعك, كي تشوف هادوك لي فري, ايفيتي عليك لي فو فري, صافودير الصوالح اور الماكلة و الطرونسبور ة لي بوزوان تاعك لي بلو نيسيسار, ايفيتي عليك لي فري, هاديك تاع قهاوي, قعدات, جات فخاطرك دخل هاكا سيت اون لين غي باش تشري, راك فاضي تدخل للسيت تقعد تتفرج هاكا حتى تلقى راسك شاري صوالح ما خصكش, هادوك ا ايفيتي, و شاك موا, شاك موا حط حاجة دو كوطي, دو بريفيرونس كريي ان كونط ايبارني هاكا في كاش بونكا ولا تلقى راسك تحط فيه و تنساه حتى يجي فان دو موا فان داني تلقا راسك فريمون داير دي قرون ايكونومي